Koɓe tagi haa duniyaaru jei ɓuri E njaatigi maɓɓe e no waɗi ko jooɗaade ngoodaaɗi, kono ngoodi heen walla jogii cuɗii, hitaan tawii ndon waɗi ngooru ngam haɓɓude ngelnaange e nder yeeso.